بكل تأكيد باش نتحكم في أحلامي خير من إني نتحكم في أحلام العباد, خاطر بالنسبا لي لي, أحلامي أني أنا إنسانا نشوف حياتي وحدي, لا نشوف حياة فلان, لا فلتا, بالنسبا لي لي حح- حياتي أنا لذا ما نبيها نتحكم في أحلاي, منشوفش أحلام غيري, باش نهو كل حد عنده موضوع في حياتو, كل حد عنده طريقا مجاوبا لحد مين يحب يوصل, لذلك أحلامي أحلامي, وأحلامك أحلامك, أحلام فلان أحلام فلان.